Oi u jokua jeta ko aipo oi reta, oime soo jouvae, ñanaroki jou vae, javañoi jou vae. Jokuae jaereta jokurai ti jou vaeretalo jare nbasuru iti, jouretava jokurai yandereta jokua, jokua, jae mimbareta yaikua mbae nunga mimba jokua mbae nunga mimbako jokuaeva.